क्षमा कइले के जीवन में अतुलनीय योगदान होला और क्षमा कइलो कौनो आसान या छोट मोट बात नाहीं होला और जौन इंसान कौनो दोसरे इंसान के गलती खुशी-खुशी माफ कइ सकेला ओसे महान ए दुनिया में और केहु नाहीं हो सकेला। काहेकि क्षमा करे खातिर बढ़हन हृदय और विनम्र व्यवहार के जरूरत होला जउन हर केहु के पास नाहीं होला। लोग क्षमा करेके कायरता के रूप में देखेले और ओकर अपेक्षा लड़ल ज्यादा बेहतर समझेले, लेकिन ओनके ई आभास नाहीं होला कि लड़ल अपने ऊपर आत्मविश्वास के कमी के प्रतीक होला वही क्षमा करेवाला इंसान बड़प्पन और आत्मविश्वास से भरल रहे ला। ओके ई पता रहे ला कि लड़ल सही विकल्प नाहीं हो। ओकर अपेक्षा क्षमा कइले से समय और ऊर्जा दुनो बची और लड़ले के नाते जउन एक बोझ अंदर रहि जाला क्षमा कइले से उहो उतर जाला।